कसरत हम्मर शरिरके तेहना बहुत मजा चिझ हे । कसरतति <noise> हम्मर शरिर हस्टपुस्ट हुइता आउ तन्दुरुस्त हुइता । मै कसरत सबेरे साढे चार बजे उठतुँ आउर साढे चार बजे उठके झाडा फिरतुँ आउर झाडा फिरके हाथ, गोड साफ करतुँ, आँखि धुइतु आउ कसरत करेक तेहना तयारि हुइतुँ । कसरत करना ति पहिले सुरु मे योगा करतुँ, योगा करके पाछे मै हाथ, गोड, छाति, काँधा, पौलिके कसरत करतुँ । सबका कसरत करके एक घण्टा पाछे मै अपना शरिरमे आइल <hesitation> पसिना ओहके मै <hesitation> हटैतुँ आउ हटाके मे खोरे चलजितुँ । जौन मोर तेहना बहुत मजा हे ।